དིལི ཡུ་ནིཊེཌ་ཀིགཌོམ ཡཱ་ན ཡུ་ཀི ཨོན་ན ཞུད ཡེཨ ཁེ་མ སེཨ དེ ཆུ ཀེ ཁ་དྲེམ གཅིག་གསུམ དེ གསུམ་འགྱན་འདུག ཡཱ་ན ཁོང་གིས མི་མཁོང ཁོང་གིས ཕ་མེད་རིག་གཟུང་། ཐ་ཁོང་གིས རིག་གཟུང་སར་རིགས་ལས་ཤོག་ཀྲའི་ཟུག་ཏེ་ཁོང་གིས དེ་ཁ་དྲེམ ལྡེ་གསུམ་གསུམ་དྲོ་ཨོད་ཡ་སེའོ་འགྱན་འདུག ཐུབ་རེ་བསི་ས་བཟའ་འདེམ་གཏང་ཁོང་གིས གསར་མེད་པོ་ཆེན་གཉིས་གསར་གིད་མེད་ཁེ་གསར་གཉིས་གསར་ཁེས་མཁོ་འདེ་ཀོས་མིན་གྲོལ་ངགས་དངས་ཁེ་སེར་རིག་བཟོམ་རིག་མང་ཀེ་ས་གྱན་རྨིན་རིག་གཅན་འདུག། ཐུུའི་གེན་ཁྱེ་གསར་ན་འཁལ་འཁལ་འདུག སེ་ནཱི་ཕྱ་ཤ་བ། དེ་དིས་ང་ཆོམ་ག་ན་ཡ་རེ་ཕ་འདུག་། ཡོ་ས་ཁྱེ་པོ་ཆིག་ཁྱེ་གསར་རིག་གཟེག་པ་འེ་ནཱ་ང་ཀེས་ཆུར་ཏེས་ཐམ་འཁོང་ཐོམ་ཆེ གྲོལ་གཙུ་ཐམ་ཡར་ཀིག་ཁྱན་རྨིནརུ། ཐུམ་སེང་ ཁོང་ཀེས་སར་མེད་དྷ་ཧཱ་ཁོ་ལས་རིག་ཕ་འདུག་ཁེས་མཁོ་ས་གྱན་ང་ཀེ་ཧཱ་ཁོ་ཕྱག་ཏུ་འཇང།